कनाडा को इतिहास विविधता खोज और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भरो है। कनाडा को प्रारंभिक इतिहास स्वदेशी लोगों से जुड़ो हाथो जो हजारों बरसों से यहाँ रहे हते। जे लोग विभिन्न जनजातियाँ और संस्कृतियाँ को प्रतिनिधित्व करत हते। जसे इनोवेट फर्स्ट नेशन ऑफ मतीस जिंने अपनी अनूठी भाषाये और परम्पराये जीवन शैली विकसित करी हती। सन पंद्रह सौ चौतीस में जाश कार्टिन ने सेंट लॉरेंस नदी के क्षेत्र में फ्रांस के लिए दावा करो हाथो। जाके बाद सोलह सौ आठ ने की स्थापना करी हती। जिससे न्यू फ्रांस की शुरुआत भई हती जिस दिन नई फ्रांस की शुरुआत भई हती। इे क्षेत्र की फ्रांसीसी भाषा ने कनाडा की संस्कृति और गहराई प्रभावित करो हाथो। सन सत्रह सौ उनसठ में ब्रिटेन और फ्रांस की बीच युद्ध भावो हाथो जो सात बरसों तक चलो हाथो। इके दौरान ब्रिटेन ने फ्रांसीसी क्षेत्रों पर कब्जा कर लाओ हाथो। सन सत्रह सौ तिरसठ में पेरिस संधि के तहत कनाडा ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा में बन गाओ हाथो। हालाकि फ्रांसीसी भाषी आबादी अपनी सांस्कृतिक भाषा को संचित कर रही हती। <hesitation> कनाडा दो भाषी बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बन चुको है। जहाँ अंग्रेजी फ्रेंच दोनों आधिकारिक भाषाये है। जे देश स्वदेशी फ्रांसीसी ब्रिटिश विरासत के साथ साथ अप्रवासी योगदान के एक अनूठो मिश्रण प्रस्तुत करत है। जे इतिहास सहयोग और को प्रतीक है।